شيدې هم ډير ډولونه لري لکه د غوا شیدی، دبزې شیدې، د میږې شیدې، آ نباتي او فارمي شیدې، چی بیا پدی وو کي آ یو ځیني شيدې ډیرې غوړي یی چي غوړ یی زیات یی او یو ځیني شیدې بیا متوسطې یی او یو ځینې بیا نسبت غوړ نلري